Дар Кореяи Ҷанубӣ расми қадимии Тсоллал вуҷуд дорад. Ин Соли нави моҳтобӣ аст, ки бо тантанаҳои хос таҷлил мешавад. Оилаҳо ҷамъ мешаванд, либосҳои милли мепӯшанд ва ба бузургсолон тазим мекунанд ҳамчун нишонаи эҳтиром. Ба кӯдакон тӯҳфаҳои пулӣ медиҳанд. Дар ин рӯз хӯрокҳои махсус омода мешавад.